सोशल मीडिया के बात आयल तो, मैं औसतन दो से तीन बार इस्तेमाल करथो। रात में सोने से पहले और सबेरे थोड़ा देर। छुट्टी वाले दिन में छह से सात बार इस्तेमाल करथो।